د کري ساس د جوړولو د پاره غوړ ګرم سي، وروسته له هغه پیاز ورته اضافه سي؛ ترڅو یې رنګ چغه سي، زنجفیل ورته اضافه سي ، کري پوډر او یا پست ورته اضافه سي. تر څو دقیقو پریښودل سي څې خوند یې ووځي بیا وروسته د هغه نه رومیان د نیورولر شیدون کې واچوئ، له لسو نه تر پنځه لسو دقو پورې یې پریږدئ؛ ترڅو د مالګه او نورو شیانو خوند پکې ووځي.